அருங்காட்சியகங்கள் கலை மற்றும் அறிவியலில் இருந்து வரலாறு மற்றும் மானுடவியல் வரை பரந்த அளவிலான தலைப்புகளை வழங்குகின்றன, பல்வேறு ஆர்வங்களை ஒரே இடத்தில் ஆராய உங்களை அனுமதிக்கிறது. அருங்காட்சியகங்கள் பெரும்பாலும் விளக்கங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் சுற்றுப்பயணங்கள் மூலம் கண்காட்சிகள் பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்குகின்றன, இது விஷயத்தைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலை அனுமதிக்கிறது. வெளியில் இருக்கும் வானிலையைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு அருங்காட்சியகம் கண்காட்சிகளை ஆராய்வதற்கு வசதியான அமைப்பை வழங்குகிறது.